رياضة انا متميزة وموهوبة فيها السباحة لانه من صغري تعلمتها امي اشتركت لي باكاديمية سباحة، فمن صغري تعلمتها، ودحين صرت ماهرة فيها، وابغى كمان اطور مستواي عشان اوصل لمستويات اعلى واعلى، <hesitation> لانه هي من افضل الرياضات.